E fomba fihevera-diso mahakasiky e piso, ohatra hoe e piso minty hoe agnamboragny mazimazy, e volon'e piso mamparary, <hesitation> e ranonivin'e piso mamparary.